Ya, ôhatra zegny antegna hagnagno sakafo miainga amy zava-maniry fôgnany, <hesitation> entrée ôhatra, <hesitation> afaka zegny antegna magnano lasary, lasary co, combre hely afangaro caroty, zegny zegny efa mavita entrée igny, de <hesitation> miditra amle re- rô ndraiky <hesitation> ôhatra zegny magnagno <hesitation> ravin-tsomanga antegna asiagny côcô, asiagna, andrahoigny miaraka amy zarikô efa mahavita agnanjy koa igny de dessert ndraiky edy afaka zagny antegna magnagno ôhatra hoe salade de fruit i na brochette de fruit io mety.